Iyi nɛshɛ ma ma nama nu raiɧ ‘biye uraiɧ biye shɛ iyi nɛ out pwono uraiɧ biye shɛ titeri, urain wɛ sha na teri. Ama iyi nɛ shɛ uwɛ ma tala uraiɧ biye sha namɛ nofwo tu, nɛɛ nɛ shɛ ma nu raiɧ ga biye tɛ shɛ ti yaga masha mu naa na temi cɛɧ, umash ta jerishi wuru, umasha ta jerishi iyi wɛ tuhausa, umasha ta shɛ unaa na zhashɛ ya zha tahanu na twa shɛ atwa orugusu-o. Na zhɛ uraiɧ ga biye uwɛ ma umasha hiiɧ ibɛ shɛ yo jitono nu raiɧ ubiye naka naa na abu yajɛ uraiɧ ga ibiye, abi zhɛ tahahu nu raiɧ biye uwɛnɛ po ɛbu umasha mibiye bizhɛ ba yaga abi yajɛ mashami biye uraiɧ biye zhɛ ma bu namana ibɛpo aka idena butu ba hasusa uwɛ yi biye tinƌa bizhashɛ ba ala ma man a gbota ni wɛ. Akan iyi biye shepi o hwolu, iyi wɛ zhashɛ ya nama iyi nɛɛnɛ zhɛ nda uwɛ maa ma nama nu raiɧ biye shɛ uwɛ maa mu na mama kukutangana ni cece ni yi nɛɛ nɛ nge eri ma nda ken cece nɛɛnɛ nga yajɛ uwɛ maa kede ma mbiyana iyi nɛɛ nɛ, zhɛ mo hulo ukpahiɛɧ na ti yaga nɛɛ nɛ zhɛ mbɛ uwɛ ma tecinji nu raiɧ naa na zha sha una biye-o. Uwɛnɛpo kwo na ndum wa mi mi nshɛ muna mbiyana, mu na hwala gaga mu na hwala gaga muna hwalaga ga naa na ama duma ndumwa nazhɛ ma kwuba ma mbiyana gana du ama yaga umatu na atwa vwɛ mi, kwo namɛ hwɛ, kwo natwa tu babɛshɛ kwo na twa kpogu, ishɛ iyi ke nɛɛnɛ shɛ wɛ maa ma nibiyana. Nazhɛ na shɛ shɛ wɛ maa ma nama nu raiɧ biye n shɛ du ma shapa agwatana hiiɧ mohuricingƌ umbe, uwɛnapo ubwa yeri bo mbuiono butu gana lele na butu zhɛ nda yi, agwatana a yagaga bu. Nu gana ta umagha ga raiɧ ga biye isha iyi nɛɛnɛ ishɛ uwɛ ma ubwa zhɛ motu mbiyono hwɛ maa ta ‘yaga ahansa keni du kaa bizhɛ motu mbiyono. Nazhɛ iyi zhɛ nƌa uwɛ maa ma ‘yaga umiasha mi bɛ ma nama uraiɧ biye shɛ wɛ maa ma ‘yaga ti imananga ti yinɛ zhɛ mo mbiyono beyi ga ijɛtɛ ka zha zhɛ mombiyono beyi ga, hwayɛ ga ngɛzhɛ mo zhigo iɧ tinƌa kwo iya gumɛ, tana yɛ zhɛ ya banɛ zawa ngwu tu hwuga-o. izasa ka iyi biyɛ nɛ zhɛ bana zawa ahansa biyɛ-o, ijɛ hwɛ ishɛ uwɛ mai ‘yimanganjɛ uwɛ raiɧ biye naba bɛ ishɛ inɛɛ nɛ du shɛ uwɛ ma maa ma nama nu raiɧ biye nshɛ ma jalaka ahwa na ‘yajɛ ahansa ebiye. Uwɛ maa iyi nɛɛ nɛ shɛ takashɛ na hausa miya yananɛ nshɛ ma jalakaka kwo kaa ma dwala ahamsa na banɛ nofwo butu na ‘yajɛ ahansa biye nwɛnspo nshɛ ma ‘yaga ti yinta tuna ti teni cɛɧ maa ma nama nu raiɧ biye, shɛ ti ‘yinta tu ha tɛ shɛ ma ma nama no orugusu-o kwo kaa mu na no raiɧ biye ishbutu no ni mwere-o, n tita shɛshɛ raiɧ bujɛu uraiɧ biye ishɛ maa nama nu matikana uwerinji orugusu. Nazhɛ uwɛ maa kede, shɛ butu naa na meme seci na-azuba maa mama patana na azuba nazhɛ raiɧ biye ishɛ nɛɛ nɛ pana uwɛ n njɛ ugonƌu uwɛnɛpo izasa buruna belele na ‘yeri ‘yaga craiɧ biye-o. Butu shɛ bu runa bi zhɛ no rungo gbomi, neke buruna bi yeri balaga ni zunde. Ama uraiɧ biye shɛ wɛ maa umama pana niyi tinda, iyi tinƌa nɛɛ nɛ teni ceɧ nu hwacɛ u’ waba mu keni ukpahi ɛɧ mu. Nazhɛ nu rai biye uwɛ maa kede ino tonono butu uwɛ maa semi ngee leshiji nɛbwɛ nazhɛ ngɛɛ zhɛ ma ‘yaga du-o, awo, shɛ gana yashɛ ya sha ta-o uraiɧ biye shɛ ma nama nu naa na teni cɛɧ, iyi nɛɛ nɛ ngɛ zhɛ ma nda, nu gonƌu na ngɛ zhɛ manƌa tedure na hansa na ngɛ zhɛ mo nda, imbekuy zhɛ mo mbiyono? Numbe raiɧ mu, zhɛ ma pana raiɧ biye, ye peni raiɧ biye peni atwa mi raiɧ biye keni atwa uwɛɛ? Ibɛ shɛ iyi nɛɛ nɛ shɛ wɛ ma ‘yaga ahansatatuhasasaga turaiɧ nbiye. Uwɛnɛpo izasa iyi biye naa na vige yeri ma yaga zawa masha mi biye-o. Bɛpo nga nga jɛmɛ cebe uwɛ maa uraiɧ biye ti ‘yaga sha bɛ shɛ ba jalaka umasha ini biye, akana masha nu biye mu namɛ ibɛ uraiɧ biye zhɛ nama uwɛpo za butu zhɛ ‘yaga uma mu wɛ zhɛ ‘yaga umasha mi biy-o. Uwɛnɛdo ba ‘yajɛ masha mu wɛ iyi inɛ wɛ zhɛ na banɛ izhɛ, ulukpashɛ maa shɛ iyi biye inɛ wɛ zhɛ na bana nuganata umasha naa na shɛ una biye shɛ ya banɛ, nazhɛ ugonƌu butu ishɛ ba ‘yima iyi nzɛ nɛ shɛ ma ba butu shɛ ba vwa runa naa nashɛ ma shepi raiɧ biye. Na zhɛ natu imanganga ni yi nɛɛ nɛ butu shɛ banda uwɛ maa n ‘yaga uraiɧ ibiye zabutu lele na zha jalaka uwa uhinjanu tobwolo mwɛ mta bu njɛ shɛ gondu-o uwɛnɛpo kwo ihinjanu izhɛmɛ naba ugondu. Aka naa na abɛ njɛ gondu tebiye abi njɛ gonƌu te uhinjamu zhɛmɛ. Ibɛ du ɛbi zhɛ ba yaga ya uraiɧ biye kwo malabu du mi zhɛ ma zhɛma. Nri zhɛ sha malabu mi biye aka naa na ta bu njɛ. Ugonƌu yashɛ ta maa butu ‘yaga uraiy biye, maa butu nama nu raiɧ ibiye, ti, yamanga tashɛ iyi a taudu na butu, tu hasasa gaga tɛ shɛ iyi atadu na butu, uwɛ maa shepi haɧpalu ishɛ yi a taidu na butu uwɛ raiɧ ibiye. Uraiɧ ga biye ishɛ iyi nɛɛ nɛ zhɛ utangana butu bi zhɛ ba gbajɛ sasana maiɧ ta biye nofwo naa na shɛ ma gbajɛ uɧ, kuna nga ɛzhe du kwuba ma bu namɛ nu raiɧ biye. Ama kede shɛ butu biye-o uwɛ maa hiɧ nu masha mi biye ibɛ shɛ iyi tanƌa. To lono runa-o uwɛma njɛ yi ganana ti ya shɛ ya zhaga. Nazhɛ y aba bɛ ishɛ uraiɧ ga biye du ishɛ inɛɛ nɛ o to tono du uwɛ ma ta nama nu raiɧ biye to socino miauɧ tu uhwana naana teni cɛɧ, uwɛnɛpo yashɛ obu socino su yɛu bu uhwana na teni cɛɧ nu raiɧ bwa buzha shɛ ba ‘yaga du raiɧ biye-o uwɛnɛpo raiɧ biye wo togu ga nga na ti yi zhɛmɛ ga na tu masha miyɛu bu zhɛmɛ, uraiɧ biye kwo yashɛ biyikwo du bizhɛ bo mbisogono bu du, bi zhɛ na pana ɧu ahansa kwo ti yashɛ ma bu yajɛ uwɛ moa hwɛhwɛ uraiɧ biyɛ zhɛma data unaa na shɛ ma bunamɛ nu bwa, ugonƌu kaa ya shɛ. Uraiɧ biye ubwa huri ubwa shɛ lapiya wutu unaa na namɛ nu raiɧ butu. Bamu so ni bɛ, izhashɛ yo tumo ama uhwana ga hwɛ maa to gozhigono uhwana wɛ ibɛ shɛ ti zhɛ ta nama nu raiɧ biye, maa to gozhigono tejilo tuwɛ ibɛ shɛ nu raiɧ biye, ti yima agwatana, tanƌa anyɛsɛ agwatana shɛ yi ‘wɛɛtu, kwɛtu uwɛ maa to nama nu raiɧ biye. Nazhɛ uwɛ maa ta kwuba atwa uwɛ tu no tulubo keni yɛmɛyɛmɛ, maa du to mbigono butu nu masha mu raiɧ be tahɛɧ inanjɛ butu uwɛ maa ta pana bu ohansa. Uwɛ maa ta sha atwa mana to socino atwa ijɛtɛ du shɛ raiɧ biye izhɛdu ya matanana uraiɧ biye uwɛnɛpo akalele naana obo mbiyono butu ni yibiye, zhɛ du mo bu mbiyono ni yi biye. Ama yashɛ inɛ wɛ, inɛ wɛ du zhɛ zhajɛ, kwo yashɛ butu gumwa bi yajɛ ohwolu uwɛ mde ma ma pana uraiɧ biye tedune notinibiyono keni lipwɛ na agwatana, na duredu kaa na ahausa bu naana ɛbi zhɛ ba pana uwɛnɛpo ishɛ ma bu yajɛ hwaƌa kɛiy bu uwɛ maa lacɛ au wɛ. Uraiɧ biye, gana bi eri banda maa unamo nuraiɧ biye nghɛ maiɧ wutu. Nababɛ sasana uwɛ maata yaga uraiɧ biye. Ishɛ inɛɛ nɛ ati zhɛ ta mbiyana ta hanu tutu, nu gana na tanda, iyi nɛɛnɛ to socino nu masha mu tu kpaaɧ, uwɛ ma ta mbiyana ɛɧ. Nazhɛ nub a bɛ susana ishɛ du iyi shɛ ma gana bu zhɛ nama nu matu na atwa vwɛ uwɛ maa keƌe shɛ bu ‘weji-o, kede shɛ bu na ba ɧgu paujɛ erikishi-o, kede shɛ butu naana botulono uwuru kwo kaa erikishi na twa-o, ishɛ raiɧ wɛ. Uwɛnɛpo uraiɧ biye wa zasa amɛ domu, za butu zhɛ hiɛɧ bu yajɛ raiɧ biye-o. So amo domu shɛ yi atomdu uedɛ ma ta ma nu raiɧ tu na tahanututu, na bɛjɛjɛ tu nu taha nututu, na bɛjɛjɛ tu no fwo lele na eti, yeri tu mama kwuba, ibɛ shɛ waiɧ biye. Iyadƌu ata kaa shɛ unamɛ nofwo tu. Ye keni na ba bɛ, ta mbiana iyi nɛshɛ butu nama nu raiɧ ibiye, ishɛ iyi nɛɛnɛ shɛ wɛ ma bi zhɛ ba banɛ uwɛ maa mbiyanɛ, i yeri iyi nɛɛnɛ shɛ n njɛ. Ahansa na bushɛ ba pana butu, ganana bizhɛ bo socino butu, iyi nɛ bu shɛ ba duma na butu, timbiyonotu na abizhɛ bo mbiyobo bu na hansa, ishɛ raiɧ biye uraiɧ na tu na mɛ nu bwa. Tso ngonƌu gomu uwɛ maa sasana ganana nga dumula uwɛ miauɧ tɛ shɛ to cingo aɧ ni yi nɛɛɛ nɛ teni cɛɧ ibɛ izhɛ natu pana uraiɧ biye. Ugondu tinƌa i shɛ iyi atacudu, uzuwa gonƌu, zawa gonƌu be erishi ba nama nu raiɧ biye. Zasa iyi lele na butu eri bogushigo zawa gendu inɛɛnɛ oshɛ wɛ maa bunjɛ shɛ gondu-o. Ibɛ shɛ wɛ ma uruna shɛ shɛ yanama-o. Zawa runa, ya zhajɛ nu raiɧ biye. Bi zhɛ ba nama nu raiɧ biye. Ama runa namɛ uraiɧ biye zhashɛ name-o. Bi zhɛ ba sha bu lupɛ, bizhɛ ba vunga bizhɛ ba nama ni nya hwana nu hwana naana zasa uhwana utu kpororo. Nuba nu bɛ uwɛ maa butu nama nu raiɧ biye ishɛ titeni tuko uwɛ ma ba mbiyana ba nƌa iɧ tedure natahaɧnu tututu na ti zhɛ ta tahabnu raiɧ tu.